<hesitation> eduwo edote iyioye minye, minyame leyi sabwda ngo yi edewo gbe ngo monyele mu kudu gɔle kekele kena pa amme ngo yi edumo ngo monye mo kizu mbefo gyoo kamate immi wumingole mifarela engumuime ide gba miyi eduwomo mimine onyemo, miyi eduwomo mikumu egbo ibme yaa te to kiyi gyinkobo moba miyi eduwomole miwite kuyegufo kume mibiso onɔmite to imiyiyimɔ ngo pipiewo mureshi mima inyimo mizote ozuwinto igamame midote miyowu koyo egomo amma kuma mi ye edumo minu onye gyoo amma anyi eduwomo mi mu onye mo imi yilu yami mome amme mbvefome enzu gyoo ma mide miyi yegbo bemo amma befo kimatete kokuwi bafo kingome ki baza aute kai imi nigole miyi eduwomo minu onye moba so aku kupenyi mo aku kujepwo mo mibe ngome bale ezu bwakwa kingo kinbeze bwɔkwɔ ante kai miyeduwo mo miyi eduwomode mimonye kai inyi edumo miyi ekpesuyi ewumo ngo gelete ozuwufo anoneyawu Ngoyi eduwomo, miyi eduwomo kedo imi misiyi ewumikana minioye mo kuma eduwo gbe ishi onye mu ogbeme echmo ishionye mogbe amma kuma eduwo, isioyikpo inzazute eduwo aku iiyomyi mbefo kume kiyi eduwo de akayi eduwo utezu nishi binge kiko miu kiya imo igyi bwkwɔ rishi fo binge kinkomu kiya mowo ya a igyi bwɔkwɔ kinfote la kiwogyi igybwɔ kinfote lekiwongyi mo kikomiwo binga so ozu eyi eduwo de gbe eyi onyele mu kudu gole so kinde ukpo koya mate aluwuzu oguze ma esheshi gyoo mu kudu gole de akuy ozu bwɔkwɔ eyieduwo ngoyi eduwomo ngi yi esheshi mu kudu ngole mote kiwote kidɔ ukpo koyate leshizu ukpo kume lehizu yokuɔ aku tekpazuzu bwɔkɔ ki dote kiziyi mo liku yokwɔ kiso bwkw kingbomo la enyi yi ukpo mo kinde ikpo koyate kinzu bwɔkwɔ kidiyiemo mmanyi zu gyoo nkpo lewuzu oguzem eduwo ozifo angle ide aku edukomo ezu okpomo yaa kwɔfi qunfo midɔte milolɔte okowu fote okde owuwu edume. okole eyiedumomo ɔnuwu eyieuromo owote Akeyi ozala enzu besibitle to lomokuri ka okele lɔtarewume kelomomu eduma aute okele mbedote owedumem idgbe omo edwo mejimo mba odote owokele edume mɔto owoto okonigye gyime okomigyima okmigyeme detɔ kəpilowobwo awu odute okele ewote okele ekpo eduwo edote ishizu onye mo kena edumo eshizu onyemokenatɔ ele kume eyiyimole ngoma eduwo ishiwu ibe edum iregye te ishum amonye mo mu kudu gole so kinda ukpo koyete ukpoleshizu yokwɔ kinzuma kirayi kiyi kinkwɔ kinzu kinkiss obwu kata nu enguzu la ammenyuzu mbafo kume oyi amme ammanyiba oyaimu onyeyi mumamo ishoshi hiope lakiyidu kdekishi amma nyzu kdonyi ngo shiru eri egeyi kunyo ngo shiumomo eyikunyo amme la ki yidu kedakumote lakiyide memu yesu kale kigyi kda kishi ammanyizu gbe aku onyesu mu kudu kɔloele lɔ eduwo kume ugu opwo yi eduwo kuye gufo eduwo ebole ezubira ishi ozu onyemote edowu ozozu bafo ki gyeyite kigyagyi mekpasu ngame. Kigyeyi lepesunge, mbafo oyiammenyine ogbema, eduwo ishonyr kena ele agyagyi mizu birsle ishiwu onye fobe agbe umanyiwume onye eye nomo kene kuwo gu eduwo onzu agbe umanyi wuma onye iyimokene onye eyimomo kuwo gu eduwo ozufo arede eduwo. mune eri ewale ewoji de be ate gbolotayi aku onye kena aku ongemo onye eyimɔmɔms so eduwo ishonye eduwo ishionyemo ekpekpepwoyi amma ozumukwɔ eyiy laraya kpakiri kala ishizu onye ozumkwɔ edeyimo kida ukpo koyide ukpo Ukpo lawuzu ogze ma kume eduwo ishinyele mbefor onyiyi orikiye gba ngo mamele oyi. ekpasu yi ewule tɔ ide gbe nho yims. ngorikiyɔ mɔ goyi ekpasu yiengukene ngo yi ekpasu yi engu mu so lakiyidu ke eduwo aku kiye gyi gyegyma amma laki gyegyiyi mɔguze wure mo laki gyagyi mɔguze wugyiyi maguze wure irro laki gyyi mɔguze wuesheshi lekiyidu laki kelakiso kigbe ummenemi ma kuwo gu eduwo isheshi mope isheshi so edego ki dewukoyete ukpo lewuzu oguzema kizutete lakiyiyi kalishizu onye mongbe onyewukopu gbeyite ewu ishingo mo ngo yi eduwomo ngo dote ngo ya omegemi ngoye epu muge ngo ya epu mige idegbe ngoyi aduwomo tɔ miwo adua te ukpo le shizu ogze ka kizu lete bdikiyiyi ka lakiyi onye wokpoo mo eduwo isheshi edego la bwezuma mu enyi yi ukpo